أفضل القدرة في التحكم علي أحلامي ليش ؛ لأن أحلامي أو الأحلام هي وسيلة للإسترخاء و لإكتشاف ما يدور في الافكار ، و بالتالي عندما تسنح الفرصه لي-لي التحكم في أفكاري بعتقد أنها فرصة مميزة لي خوض تجربة مثيرة و شيقة اثناء النوم.